الححياة قد تبدو معقدة أكثر مع التقدم في العمر بسبب زيادة المسؤليات والتجارب التي يمر بها الإنسان مع مرور الوقت يتعلم الشخص الم- المزيد عن نفسه وعن العالم من حوله قد يجعله يدرك التحديات التي ق- قد تكون خفيفة في البدايات تراكم المسؤليات والعائلة هذا ما يزيد في الضغط النفسي والعاطفي.